Oshaanawa lela okwiilonga omalaka ahege. Oshoka kushi kutya omuntu sho wuna omwenyo oku kalamwenyo koye ot kala wa kala peni. Piafe ngele owa kala owala wushi elaka lyoye lyuuvalelwa mo. nenge wushi owala elaka ndi wa longwa koskola. ngele owa. nda dhini oku tumbula owa zimo owa zipo pehala lyoye mpa wa kala etoyi pehala lilwe. nda dhini oku tumbula ngaashi nee mo namibia lyetu lya manguluka. owa kala ihe nando omoshikoto shetu mu twa valelwa. mono oto itsu oto tseya mo owala elaka lyoye lyoshindonga neleka lyoshiingilisa ngele wayi koskola. Shampa nee wa zimo etoyi nando o- oko oko- kavango. o rukwangari oto ke lu popya ngiini? Nenge waadheko omu kwangari oto popi naye melaka lini? Ngele naye shi valelwe eende koskola? Otamu uvathana ngiini. nomeya gogene owala ito ga pewa oshoka oto ga pewa ngiini. omuntu ke shi kutya oto popi shike. Onkene ondi wete oshina oshilonga sho- oshi oshinima shina oshilonga lela omuntu wu kale wushi oku popya omalaka ahege